Injé yaŋoli gulobum goni gurubo nak uloob to. Anusaan umiré to niyaŋoom nucilé, gulobum gagu gaamé gurubo nak aloob imbi uju ujamoor do balobé